Preferirìu aghé avei ël puter dë cuntrulé le machin-e përché le bestie al e d'esseri natüral vivent e a devu avei lur vitta sensa cuntrol, ënvecce le macchine al e coze artificia ch'ëntà savei cuntrulé